रहनौ के इक नेडेरे जगह तैय्यार कर्नोक मोह बेर इक तिरपाल चाहिए। औऱ कटणौच इक हथियार चाहिए जे तुलिया आउ तम्बू गोडणोक देंगे कटला। बस्स तेतुई लिया इक नेडरो घर बन सको।